वॉशिंग मशीन एक उपकरण होय जाई छे। जेकरा में कोई गंदा कपड़ा के हम साफ कर। सके छे वॉशिंग मशीन यूज करेला बिजली के। उपयोग करे जाई छे बिजली के बिना ऊ नई। चलते आजकल सोलरो पैनल आ गई ल जेकरा। में सूरज के किरण से चार्ज करे के बाद वॉशिंग। मशीन चल सकय छे एकरा काम कपड़ा धोए छे।